أختار السفر للفظاء صراحة لأني أنا من الناس اللي عندها فظول عن عالم الفظاء والكائنات اللي في الفظاء، أنا متأكدة ومؤمنة بوجود حياة أخرى على الفظاء عشان كذا طبعاً أبغى أشوف هذا الشي بنفسي وأأكد ظنوني في هذا العالم المجهول والمثير بالنسبة لي، خصوصاً إني حاسة إن الفظاء أجمل كثير من كوكب الأرظ، فأتمنى صراحة إن في يوم من الأيام أطلع في رحلة للفظاء.